الصراحة لا، أنا الحمد لله <hesitation> راضية بكل شي ما اسميه <hesitation> سوء حظ <hesitation> أني وايد راضية وايد مستانسة ما عندي شي ازعل عليه أو أني اسميه <hesitation> حظ عسر أو هذي الشغلات ما أنا ما اؤمن الحظ أصلاً. كل شي قدر و القدر الحمد لله دايما أقدار الله تمام.